Ankoatsy ny fia, biby haiko hoe miay anaty rano zao: tsitsiky, drakaky, horita, ino koa moa tiky? Dingadinga na hoe <noise> concombre de mer reto, zanga koa zao mbô famille-ny aby regny.